Maxate njaxiniti kakiniti chi kuakuaja njayikuan nuu este he pon bueno nruku civite konoti vilu he inka vayuu iin kuti burro koti nakiti kuu mate he ruku civiti, kenjan kon iti ajan njakuu initi xo'o koto inate njano xane vilo te makayo vilo xhi xika mo'o he nombre xa'a ñote akon initi ajan ko'o initi xhituxhi ma'a.